Ami mbekurira komongua momongua tji mbekurira kotjipandjarua tja mongua otjirongo tjo tjitenga tenga uriri tjiwautu okuhita moresevate. Kotjipandjarua tji mbekurira punaa mbekurisiwa i mama omunene na tate omunene okutja imba averire oina ya mama o ina ya tate munda mbo warwe arire ina ya tate uriri oovandu mbendjikurisa okutja aveetatu mba vari motjirongo tjimwe tji otjipandjarua okutja noho tjimbakwatwa mbari omwatje omutenga omutiti, okutja nai mokurira omwatje omutenga erire omwatje wotjiveri tjitjazu motjiveri tjitjazu motjiveri mutu oovikando vitatu vine nao mbi mavikongorerasana ovakazona ami ewire mbo noho otjiveri eya mbo, tjimbekuru nai okutja nai mba mbahingi erike omyeze mbi uriri noho hikarere orure kuna mama wandje indi tjaza nokundjikwata tjaza mba mba tjaza nokundjipanduka mba mba mbaya kovanene vandje imbo vanene mba okutja ehingi erike orure ehingi erike nao ombura ombura ndjo yari ami erike indjo komaandero apeya omwangu wandje okutja ombura indjo yarwe tjimatuutu yari ete uriri ounatje imbwi waina na ihe uriri mburyanga mohauto. Imbo mbu mbuhaisiwa ovandu varwe mavepatwa ohaeka ete nandae katunakuyenda kwarwe uriri katuna nandae twa twapendurwa ohauto mainana ete matwii, okutja mbari omwatje ngo ku papa wandje omunene, ingo mwangu wandje nao katiti ee wari wari omwatje wa mama ami ongumbari wa tate wa tate munene nai okutja eye nandae mai kotjirongo tjomene mai kosariemare mai kotjomukona ma ma matara nandae mai mokuti makaeva mbari omwatje ami merondo mohauto ndjo uriri ohauto kaina kuhinga ami eharondere okutja mokukura ngwi noho ingo ma mapanga ya ya tate wandje omunene okutja oo avemunu kutja nai ami owami okanatje kao noho okutja aavendjitjindi nao tjimavesekama maveii kepako poo ve ve maveii kofandisa poo okutja aruhe mavepura okutja ami eisanewa matamaa ngamba mbisanenwa matama, matama warondo matama weya tjiri kuna mama wandje omunene eekara toho ii mara popengi uriri pupena papa wandje omunene opumondjimunu koomuneye koomunu eye ohendjimunu kako, okutja mbekura nao. otjipandjarua tjari otjirongo, otjirongo tjititi tjitjazaa mo mo tjomukona oham ohambo ya tjomukona okutja motjirongo tji mama wandje aakaamo. Papa aandje akaamo ina papa aandje noho akaamo mara ku ku ina papa aandje mena kutja papa aandje eekatjiveri koyao oo ovanatje imbo vasenina okutja ambara pari novanatje ovanene uriri mbuve mbu mbu mbumbevevazapo noho okutja ka ka himbari noo hitjevi mbari omwatje uriri himbari omwatje otjiveri poo himbari omwatje omutenga poo nao okutja tje tjekarianga mbo aakuzu aa aa uatja weya uriri kaakuza omwatje ingo wetu katjikwatjike aa aa `mbari omundu uriri okutja tjinene mba pokati ka ka papa wandje omunene na mama wandje omunene imbo opupambari omundu mbo, okutja papa wandje omunene wari nekopire omuni romaere ekopire ndi ee tjatirirwa ami noho mbari norandje ombamba okutja aatunu ombamba uriri eye anu ami enu okutja ovikurya noho eembyaserepo nu kaavikariwa iye rukwao nandae kutja imbyo vyandje papewa ami eekaria imbio vye noho rukwao kombunda mbari omwingona nao uriri okutja eye aruhe aoterwa ovingi poo otjomundu omurumendu wonganda tjeoterwa uriri mara uriri itjo tjiyaha ami tjimbakapaha indi tjazu nokuserapo nandae kutja mezu notjiyaha itjo tje tjo meri noho mbaenda omwatje ngo uriri keetondo vikuria okutja ngunda turimbo noho motjipandjarua handje ve vekondjisa ohambo yarwe mene mbo. Ohambo ndjo airukwa okuti kwatate okutja atutjindirengo ngunda aturi ovatiti. Okutja tate wandje omunene aatjiti nai indi tjaatuso tjimatuso kuya kotjomuise okuyekupaha aa aa kepako tjimatwii kepako okukapaha oo ovanatje imbove omuni tjimatukapaha ongero na naingo oo mwangu wa mama wandje okutja mama wandje nao nomutena owo varire ovandu ovanene tog, okutja mbu mbuveri ovatiti mbeveri moskole ngunda omwangu wa mama wandje no ngero, tjimatukevepaha okutja atuhingi rukuru kutja ete tukauhare mepako nu, tjimamuhingi nao `okutja nandae mama eye wekupe ovimariva nandae vyo padkos ove moi kepako nokukotoka mara wapewa okana kopadkos uriri kutja ukarande navyo, tjitwautu okuvasa mepako ngunda ovanatje woskole oo kavaptita otwarewa poo pop in ngunda aiharira die plaas kombuis mepako mba okutja amukaranda ouna wenu amuranda ouna wenu tjimwazumbo amukaundja ovanatje woskole okutja ovanatje tjivapiti owo avee okutja ve veya novina vyao ari amwii konganda okutja twari ounatje mbo noho ovanatje woskole tjimaveyarurwa koskole amuyarura pupeno hautometja nai ngamwa apehe uriri pumayii mbari ngo uriri ingo mwatje ngo papa wandje omunene uriri nu tjimakaeva nu indji mbizemburuka nawa uriri mbari omutiti mara eekara eendji twaerere okutja aatukotoka nandae atukotoka nomenye poo. Ovina avihe mbi imbi ovipuka avihe imbio vinene uriri aatukotoka navyo okutja tate wandje omunene eye aahingi ozo isuzu indo zonguru katunine ko toyota ngamba ngandu ku nai kaarora okukaa no toyota momwinyowe uriri keyii uriri mara omatemba ingo indo zo isuzu ndo uri eye noho wari omakeninga okutja nandae omuvero omu omublou oo oo na oo oo ohauto orutu oruvapa nao poo muvero muzoozu ohauto outrarilisa nandae omuvero wasana kwarwe oozohauto zetu indo zoponganda zari nao pendje nainde temba ndi ndaari kepako indo rari ehona handje o isuzu ndjo mbe mbe uriri ndjo okutja ndjo kairianga okutja mbekurirango kotjipandjarua ngo ko kuti kwatate, tjimatuutu oskole atuyetwa kotjomuise kovanene vetu kokuyetwa kotjomuise ngwi oskole uriri tjikwazu okutja owo mbuvetuyeta avekuye kututjangisa oveni otjaa otjo vanene vetu okutja ovanene vetu imbo veni veni toho varii oo atu atumunu kutja nai oo oo ovanatje va mama nu imbo vanene poo katu poo mutu kaatuzuu poo ami keezuu mama wandje tjimatja mbiutuke kuye handje mbitemwa kunaye kutja meutuka otjae handje ami tjiri ami himwii omundu uriri ngweya ponganda tjeya nguya novina oviwa toho tjimeekurianga okutja tjimeya aeterere ouna ouhape oukwae ku mama wandje omunene poo ku tate wandje. Oombio vihape mbio otja tjaeterere ami noho mekarya pwenawo wari ouningandu wandje oombo uriri okutja eemunu kutja aa omundu ingo warwe weya kutja wa wa waende naiye poo mundu wandje vii imbo keetjiwa okutja nandae indi tjitwauta oskole kotjomuise handje imbo vanene vetu ombekendjitjangisa imbo vanene, okutja indi tji kwazu aa ovanatje mavepata oritjatano, oritjaine ngurova veya okutja ambara indi oritjatano ndi noho kamuvasere koskole mwaaruka konganda, okutja omongua tji ami owami erera hina kona kwarwe kumbazire uriri mbakwaterwamo ekuriremo mokukura noho otara ozongaro zovandu novirongo kuvyaza kuvaza otja aa aa katjisanene katjina tjikwao tjiri tjiri uriri okutja oopokutja nandae ovandu noho tjimamuhakaene mozongaro zao otja tjeheri owa mongua outu okunyengwa aa aaa ingwi keri nawa movanga ingowoye ingo wopoyenu, ovirongo mbi vyari ovirongo mbirokwa uriri mutu onai uriri noho tjiyekukaa nomauzeu nai ovini uriri mbizemburuka nao poo mbari omutiti kutja mapekaondjaye okutja oo mongua tjetu tjo, okutja kwete imba mbaza povirongo imbi vyomautiro mbi ovitenga mbi vyamongua otjihuro tjetu atjirire onderombapa okutja o mongua ndjini otjini tjini okutja ndjo tutja ohambo yaa aranosa kayetu kako ete oveni otjihuro tjetu onderombapa kuzambo atwii kepako.